Sɛ yɛhwɛ mmoa no a yɛyɛne bɛ na a, bi tesɛ, nantwie ne apɔnkye a yɛɛka bɛho asɛm a bɛtim hu bɛwura paa. Nti sɛ wahwɛ koraa, sɛ wowɔ apɔnkye ne ɔhu sɛ wɔɔba a wobɛhu sɛ ɔdi w'akyi. Sɛ ɔyɛ aboa wotaa ma no aduane di paa bi tesɛ aburo a Wobɛhu sɛ berɛ biara ɔbɛhu wo biara na ɔdi w'akyi. Firi sɛ, ɔnim sɛ, <noise> wobɛma no aduane adi <hesitation> Ne nantwie nso bɛ a bɛka nantwie no, berɛ biaa wobɛhu sɛ, sɛ nantwie no nya hu sɛ ɔɔba pɛ, wobɛhu sɛ aayɛ dinn. Ɛfiri sɛ, ɔnim sɛ ɔɔba abɛfa no de no ama no akɔdidi ahaa. Nti nantwie ne apɔnkye yɛ mmoa bi a bɛhu bɛwura paa. Na afei nso bɛwɔ tema mabɛ. Sɛ wohu sɛ, woyɛ no adea ɔmfa abufuo mmɛpem wo. Te sɛ nantwie sei, nantwie pem. Nso sɛ ne wura yɛ no adea ɔntu ammirika nni n'akyi da. Nti bɛ nso bɛwɔ tema ma nnipa. Nkanka bɛwura. Bɛ a bɛhwɛ bɛso no.